بالنسبة إلي عدد الكتب اللي قرأتها خلال عام <hesitation> بتختلف من عام إلى آخر، فبعض الأعوام بقرأ من عشر إلى عشرين كتاب سنويًا <hesitation> وبعض- وبعض الأعوام الأخرى من عشرين إلى ثلاثين كتاب، لكن في خلال حياتي كلها قرأت من مية إلى خمسمائة كتاب او أكثر.